Ekplo kyekyin me iibmi kala alo nga ba ahogbren akpohwo m nga nme klo da ahi amboda moarewhi mbo ma nye lo okhro me shine me lu adridzi omba ñaa mbo duka akpa ahogbren nye gi de cewa ahogbren shri shri bma ambo awo adridzi ngi kuma gi a la lu ña ma gi lu ña ma la adridzi ka gi lu ña ma akpanyu sha mbo ka <noise> gi lu ñala akpro mbo gi lu ña ma nga ba adridzi da la kyenkyen la ahogbren, ahogbren alu mea adridzi bi mala agi yi adridzi ma adridziba se gi umbugu adridzi ba se gi ewu ahogbren shrishri bma awo adridzi ngi aña mbosukun abla lu da gi akpa bma iyi <hesitation> ahakpa ba ayohana ba ikplu engla atra <hesitation> okhpofyi alu da ga ma, ma aña wo adridzi aña ngi maa ña awo ahogbrenngi ña wa <hesitation> ozhen, ña wo adridzi aña awo ekplañaa mbo duka magi lu nã ma gi bmi kalaña ba dridzi mma aña ba ase gi ewu ña se cikin akpla ewu Ma klo lu adridzi mbo kuma lu dridzi awo ewu mala chuku eshi mbo, nwo lu dridzi sanwo kpo ewu, ama gi yi eka ba akpa ahogbren. lu da gi moanwyentmu shedrack. meshack and abednego laa daniel. moalu dridzi, mo shri ata angye ba <hesitation> zakuna moa blukun sa atengye avro ama ahogbren ase mo ma, ahogbren ada ovro ri mo mbo, ada ibyi akla mi abgamo mbo, chuku shimbo ahogbren ngi awo adridzi, so nwo lu adridzichuku ahogbren a hogbren lo ngi se gi, esson arewhi awo abgo ahogbren ngi, eson, ku, laowowa dukala wo abgo bma, oba gi lu ña mala adridzi gi eba ka ekhpo gna, gi. zgi ecikin eewu bi, so, lu adridzi la kpohwo sosai la shri gi kuma a adaashri omba dzadzi shri dnonwo are la shen akpro ngi nwo akpro gno, yi mau-mbo, akpro kuma asa da moarewhi nwo ma nwo wo ba kpro ngi nwo arelalu dridzii gi lu adridzi echuku ahogbren. ahogbren ba kpohwogi, chuku mbo alu ma o ba ña wokala gi ma ayi nyi ba bukun akpo umbugu kala gi ma ayi nyi ba blukun akpo umbugu kala gi, arekyen tka gi mbo. arekyen kpo gi akplokyenmbo

La basa da dauda aba hyen oren ahogbren ka adridzi gna, nga afa ña oren, so, gi lu ahogbren la adridzi, adridzi lo a ba kpo hwo gi, adridzi lo ba shri esson gbagbu ada gi, adridzi ba se ivbu, adridzi kuma ba da ma la lu ahogbrenma mo bmi kala nwo. mo ala wo ivbu sha nyi atra nwo and then ahogbren ba ki nwo abgo mbo, adridzihi ola kpohwo la da nwo nmo embele mbo. Nwo wo adridzi ma sa nub hyan ekpla gno ri, owo ba orekyen ba shri dno, adridzi kpohwo sosai, so gi lu adridzi ma, gi lu adridzi ma. egiyibi bawo dzadzi gi be hyenesson gbagbu, gi be hyen odne ba gbagbu, kuma moarewhi, moarewhi, moarewhi ba klo egba gi dzadzi du mala shen akpro ubmmihi bama kakama mo kpo nasara, omba magño oran awo tsitsi sha ngi, ama are la lu adridzi omba gña gño oran awo ndzendze kuma ba ka geyi lo.